Egä inemise elo om väärtüslik selle, et egäl inemisel ommaq umaq mõttõq ja egä inemine om ummamuudu. Ku ütest inemisest jäiäs ilma, jäiäs ka ütest mõttõst ilma. Või-ollaq esiki saast tuhandõst mõttõst.